Veen <hesitation> ja k <hesitation> inia chí kua niño xhi, kuan'na xhin niño ná, xhi xhiniño ná milpa, tavina itiú té ta nratan yignina tataná té ninna mediú xhi ihá <hesitation> tundo janendo nakaxhinro para la boca pues.